رياضه إللي نمارسها بشكل مش مليح هي بالحق رياضة كرة القدم .هو أنا صح بطبيعتي نحبها بس الله غالب ما نقدرش نبين فيها مهاراتي ولا قدراتي الله غالب ماعنديش مانقدرش ناديها بحاجه مليحه كيم الرياضات الاخرين.